Ah! Ɗo'o kam wonaa kosam. Ɗo'o kam mbi'a tan <hesitation> inniraaɗum huunde feere. Ammaa wonaa Kosam kam. Kosam kam ɗam anndaaɗam, <hesitation> ɓiraaɗam gila marndi, <hesitation> gila dabbaaji, <hesitation> kannjam mbi'eten kosam. Ammaa ɗumɗaa'e kam nanndi kosam non, ammaa limtataake nder kosam, so haa anndanɗo kosam heɓi-ɗam. Ngam kannjam <hesitation> dakam maajam maa nanndaayi kosam.